إني نحب الويك إند نرتاح فيه ،هي مكان نكمل مسلسل، ولا فيلم ،ولا نطلع مع أصحابي نعيش هيكي مع أصحابي، نعملو جهوة ،ولا شوية مع العايلة، شوية مع الأهل شوية مع الصحاب نعيش أجواء هيكي جميلة، نعمل رياضة.